Na riyogo nivikhola vutukhu, isaidi valevi rariranga vatuyekhu mavari haya vulembunanga, iredio nikhuvaa, haya mwana narira munzu ugonaamba, majungu nigaramula igutu yeyo ugonaa mba. Haya ranu va murende nivalawana namushere wewe, iweugonamba, liyoyo linyishi unyola uhenzaza paka rushi linyishi linyala khuonyonga khari murwi unyola uhenzaza paka rushi subuhi nukhienzaza shichira liyogo lia vandu majunguu gakhumulaga, garumulanya khari zisaani, vifuria. Khari mwana navere naagoni avukhunga aranga khurira haya huenza mwana huambiza itaya alwalanga unyola alwala ta nirisogo zia shemeji, nyalehhu rikuvii, ngulekhu shindu sha ndenyi, aranaraa, rajukuu yara vanjendize hhu, vanjendizehhu avambore hhugararihe ingo, nikwahhagalukha ingo ndakagula vindu vyanje yevo, kwize munzu, bwanye muliro, nombe shifuria, ndekhumuiga ndekhe, khunyanye navujukuu yava hhusehha nimuyanza munzu yomo ruzwa vuyanzi vulimu, khari iredio nishura vana nivusieva, nivunyanga zinguza zievu zia shenyeji yezo nurushuma navajukuu vanje yava, vuyanzi za vwere, vwahhura nirihuyanzi.